Zaho ny ataoko hoe fitafiana aloha, fitafiana aloha le aleo raho mitafy soa ohatsy hoe manano kostara raho, mba mikravaty raho, mba mikiraro raho. Zay zane ty fitafiagne mba hoe mahafinaritse ahy. Mba manao velin-drira manahike ndaty rehetra ôtrany hoe mba nianatsy reny na de tsy nianatsy aza tena. Zay tena paiko.